ପେଂଗ୍ମିନ ରର ଜୋ ଥଂଦା ତାପମାନ ଥା ହୈ ଥାରୋ ତକ ସୁରକ୍ଷା କରଵାଲେ ତର ସରୀର ହେ ସାବରୋ ଅନୁକୂଲ ଥା ହୈ। ଜଂତୋ କୀ ତର ଘଣା ଔର ମୋଟା ଫାଡ ଥା ହୈ। <hesitation> ହେ ମୋଟା ଫାଡ ତକୋ ବହୁତ ଦେଶ ଥଂଦାରୋ ବଚା ହୈ ଜୋ ତାରୋ ତକୋ ଥଂଦା ନହୀଂ ଲାଗେ। ତର ଜୋ ସରୀର ଥା ହୈ ତଂଗ ଠୀଲା ଔର ବହୁତ ହୀ ସକ୍ତି ସାଲୀ ଥା ହୈ। ସାଥୀ କଠୋଡ ଭୀ ଥା ହୈ। ହାଵା କୋ ଅଵସୋସ କରଵାଲେ ତର ଏକ ଵିଶେସ ପ୍ରଣାଲୀ ଭୀ ଥା ହୈ ତର ସରୀର ସେ ଜୋ ତରୋ ତକୋ କମ ଥଂଦା ଲାଗେ।